Faik esa nai ndia boema penyihir ndia ta sengaja untuk ana susut memang ao na ana nanoli bisa ana adaptasi no ini daebafak boma mulai lebih matua.